Mi artaay mi sorna koyngal am ñaamal nder paɗal am, ndeen mi sorna ɓoggol ngol nder njulooko paɗe ɗen, mi haɓɓa. Mi sornaay koyngal nanal ngal kanngal <noise> ma, mi haɓɓa.